रोक मूजिक ते अमरा इंखुर काई माणस्या जानतेला नहीं है। बाकिन अम्रा इंखुर जू मादलन धाप छे। ने डोमेकडान ताप छे। तेरो ते काई दुनिया मेंने संगीत जड़े। तो सु संगीत थे। एरो संगीतन ते मानो कालजिया छोल नहीं कर दे। मादलन संगीत जू छे कि पाप संगीतने रोक संगीतने सब फेल होई जाए हिंदरा सापने। बाकिन हैं पाप संगीत कोई र्याची थे। हेर मां बीट सु रोवे ने जड़ा उपर नीचे लोई रोवे थे। बाकिन हैं दूसरा मान संगीत काई मालों बाकिन में सकते ठीक लागे।